lögmenn tveggja manna sem unnu mál gegn íslenska ríkinu fyrir Mannréttindadómstól Evrópu í dag íhuga nú hvort farið verði fram á endurupptöku og bætur annar þeirra segir íslenska dómskerfið hafa farið hraklega út úr dómum dómstólsins undanfarið naumur meirihluti Evrópuþingsins samþykkti tilnefningu

í embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hún er fyrsta konan sem gegnir embættinu að nota

í Helgafelli sem gestabók er út í hött segir landvörður hátt í hundrað nöfn og tákn voru hreinsuð úr berginu í dag með vírburstum við rætur Langjökuls er verið að undirbúa leiðangur NASA til Mars á næsta ári erfið skilyrði og einstakur jarðvegur gera Ísland ákjósanlegan stað Hildur Guðnadóttir var í dag tilnefnd til

verðlauna fyrir bestu tónlist í sjónvarpsmynd eða stuttri þáttaröð fyrir tónlist sína í

Evrópu dæmdi íslenska ríkið brotlegt í dag í tveimur dómum þar sem sakborningar nutu ekki réttlátrar málsmeðferðar mennirnir tveir geta nú farið fram á endurupptöku og bætur bæði Styrmir Þór Bragason fyrrverandi forstjóri m p banka og Júlíus Þór Sigurþórsson fyrrverandi framkvæmdastjóri hjá Húsasmiðjunni voru sýknaðir í héraðsdómi en sakfelldir í Hæstarétti í sitthvoru málinu

árin tvö þúsund og þrettán og fimmtán Styrmir hlaut eins árs fangelsi

Júlíus níu mánaða

skilorðsbundið fangelsi þeir skutu málum sínum til Mannréttindadómstólsins því þeir töldu í stuttu máli að þeir hefðu ekki notið réttlátrar málsmeðferðar því hún hafi ekki verið milliliðalaus og að ekki hafi verið teknar skýrslur af þeim fyrir Hæstarétti Mannréttindadómstóllinn tók undir með þeim og dæmdi íslenska ríkið brotlegt ég og umbjóðandi minn séum mjög ánægð með þessa niðurstöðu Mannréttindadómstólsins enda er hún mjög afdráttarlaus og

við væntingar míns umbjóðanda

segir ekki sjálfgefið að fara fram á endurupptöku því þá þurfi að endurtaka ferlið aftur og ekki

víst að menn séu reiðubúnir til þess en auðvitað er það þannig að það er sárt að hafa setið með refsidóm á bakinu í þrjú ár þannig að það mun koma til skoðunar og svo hins vegar hitt að óska eftir bótum Júlíusi voru ekki dæmdar bætur fyrir málskostnað í dag en Bragi telur auðsótt að sækja þær bætur til

ríkisins mál sex annarra sem dæmdir voru í sama máli hér bíða dóms hjá Mannréttindadómstólnum ég ætla rétt að vona það að menn dragi nauðsynlegan lærdóm af þessu það var náttúrulega þannig að Landsréttur var gagngert settur á fót vegna til þess að koma í veg fyrir

upp þetta mál kom auðvitað upp áður en Landsréttur Ragnar h Hall er lögmaður Styrmis Þórs og segir dóm Mannréttindadómstólsins í fullu samræmi við fyrri dóm í Vegas málinu svokallaða það var svo endurupptekið hér og sá sem hafði verið sakfelldur

áður var sýknaður nú kemur til greina að að biðja um endurupptöku

á máli míns skjólstæðings en við erum ekki komnir svo langt hann er erlendis og við eigum bara eftir að fara yfir það hvernig við bregðumst við þessum dómi

það er líklegt að það verði gert en hann ræður ferðinni en ekki ég en mér finnst íslenska dómskerfið verið að fara heldur hraklega út úr þeim málum sem Mannréttindadómstóllinn hefur verið að kveða upp dóma í undanfarið þrír Íslendingar eru í gæsluvarðhaldi grunaðir um að hafa reynt að smygla metamfetamíni til landsins þetta kom fram í kvöldfréttum Stöðvar

mennirnir voru handteknir á þegar þeir komu frá Kanada í lok júní fíkniefnin sem munu vera tvö kíló af hreinu

varð í dag fyrsta konan sem er kjörin forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins Evrópuþingið greiddi atkvæði um tilnefningu hennar í embættið síðdegis í dag tekur við þessu valdamikla embætti af

sem hefur gegnt því síðustu ár hún ávarpaði Evrópuþingið í morgun og boðaði hertar aðgerðir gegn loftslagsbreytingum

hét því að rétta hlut kvenna innan sambandsins

hefur verið ráðherra í ríkisstjórn Angelu Merkel í Þýskalandi frá tvö þúsund og þrjú en í gær tilkynnti hún að hún segði af sér hvort sem hún næði kjöri í dag eða ekki leiðtogum Evrópusambandsríkja gekk erfiðlega að komast að samkomulagi um það hver ætti að verða arftaki

tilnefning von der Leyen niðurstaðan þingmenn á Evrópuþinginu tóku misvel í það líkt og ummæli hennar um fyrirhugaða útgöngu Breta úr Evrópusambandinu á þinginu í morgun

þarna þingmenn Brexit flokksins baula á von der Leyen og það var afar naumur meirihluti sem

koma þessi viðbrögð á óvart strax talsverð kergja á meðal þingmanna þegar hún var tilnefnd

bandalög flokka á þinginu höfðu tilnefnt sína eigin kandídata og vildu að leiðtogarnir veldu á milli þeirra en svo varð ekki og

sumir þingmenn litu á þetta sem ólýðræðislega tilburði þannig að hún varð strax umdeild og það sést á niðurstöðunum í dag það er sjö hundruð fimmtíu og einn þingmaður á Evrópuþinginu og

þurfti stuðning þrjú hundruð sjötíu og fjögurra og náði því og

níu til viðbótar fjórir voru fjarverandi þannig þrjú hundruð tuttugu og sjö þingmenn kusu gegn henni þetta hlýtur að hafa áhrif á störf hennar að að einhverju leyti má líta á þetta sem birtingarmynd

valdabaráttu þingsins og leiðtogaráðsins en það er auðvitað ekki hægt að líta fram hjá þessum nauma meirihluta rétt tæp fimmtíu og eitt prósent en það á eftir að koma betur í ljós og

þaulreynd þaulreynd stjórnmálakona þannig að það er völd innan sambandsins og von der hefur þegar boðað breytingar ekki satt afdráttarlaust í morgun hún vill ganga lengra í aðgerðum

hlut kvenna innan sambandsins gagnaver nota um fimm prósent af allri raforku á Íslandi það jafngildir allri rafmagnsnotkun heimila landsins ráðherra segir að gagnaver séu ný stoð

í orkusölu og hljóti að vera af því góða umsvif gagnavera á Íslandi hafa aukist á síðustu árum innan Samtaka gagnavera eru átta fyrirtæki

rekur tvö gagnaver eitt á Fitjum í Reykjanesbæ og eitt í Hafnarfirði rekur tvö gagnaver eitt á Blönduósi og eitt á Global rekur gagnaver á Ásbrú í Keflavík þá reka sýn opin kerfi

og Síminn í Reykjavík samanlagt nota þessi gagnaver hundrað og tuttugu til hundrað og þrjátíu megavött af afli sem er um það bil fimm prósent af orkuframleiðslu Íslands og jafnast á við orkunotkun allra heimila landsins að auki stefnir bankanna að því að reisa gagnaver á Korputorgi þar sem gögn opinna kerfa og fjarskipta verða hýst samkvæmt fréttum verður það tuttugu til þrjátíu megavött að stærð hvað leggja gagnaver til samfélagsins það eru auðvitað þessi útflutningsverðmæti einfaldlega útflutningstekjur af gagnaverum hafa tvöfaldast á síðustu fjórum árum við sjáum fram á okkar spár gera ráð fyrir að þessi vöxtur muni halda áfram útflutningstekjur af gagnaverum umfram gjöld fyrir raforkunotkun námu tæplega átta komma fimm milljörðum árið tvö þúsund og sautján þetta eru nokkur hundruð störf sem fylgja þessu bæði bein störf og

í nýlegri skýrslu frá Landsneti kemur fram að líkur séu á innan þriggja ára meðal annars vegna aukinnar notkunar gagnavera er vissara að fara hægt í sakirnar í þessum iðnaði við auðvitað erum almennt áfram um

atvinnuuppbyggingu ný tegund af atvinnuuppbyggingu og við höfum tekið þátt í því þetta er svona ný stoð í orkusölu og ég held að það hljóti að vera af því góða þetta er auðvitað bara hluti líka af fjórðu iðnbyltingunni þar sem við munum þurfa meiri og meiri orku til að geyma gögn sú uppbygging er bara hluti af almennri atvinnuuppbyggingu þetta er bara ný stoð sem mun taka meiri orku alls staðar

hundrað hafa látist og meira en milljón þurft að flýja heimili sín undan flóðum og aurskriðum í nokkrum Asíuríkjum minnst tveir eru látnir og um fjörutíu saknað eftir að hús hrundi á Indlandi í dag gríðarleg úrkoma ógnar öryggi um sex milljóna manna í Pakistan Nepal Indlandi og Bangladess monsúntímabilið stendur nú sem hæst það varir iðulega frá júní og fram í september með tilheyrandi

flóðum og aurskriðum sem skilja eftir sig mikla eyðileggingu ár hvert einna verst er ástandið í Nepal þar sem hátt í sjötíu eru látin og minnst þrjátíu til viðbótar er enn saknað í morgun hrundi fjögurra hæða hús í

á Indlandi hið minnsta fjörtíu manns voru inni í húsinu björgunarstarf gekk erfiðlega þar sem húsið stóð við þrönga götu í borginni á þriðja hundrað aurskriður hafa fallið á flóttamannabúðir til Bangladess sjálfboðaliðar vinna nú að því að koma vistum til fólksins

útbreiðslu sjúkdóma og talsmaður alþjóðasambands Rauða krossins í Asíu segir að ástandið versni með degi hverjum erfitt sé að ná til allra sem þurfi aðstoð sum svæði séu umlukin vatni og því ekki greið leið fyrir hjálparstarfsmenn fylking sjálfboðaliða og landvarða hélt á

Helgafell í dag með

til að afmá nöfn og tákn sem krotuð höfðu verið á móbergið til að hindra frekara

þarf að stika leiðina upp að mati landvarðar ekki að láta þetta líta þannig út

sé hægt að lesa lengur það er markmiðið

við náum að fjarlægja þessa stafi með þessum bursta hérna en það er margt annað sem við getum fjarlægt

Helgafells ofan Hafnarfjarðar er ekki nýtt vandamál kærði Umhverfisstofnun náttúruspjöllin til lögreglu um tuttugu sjálfboðaliðar frá Veraldarvinum í fylgd landvarða

hundrað tákn af fjallinu í dag bæði gömul og ný þetta er náttúrulega bara eins og einhver framlenging á gestabókinni sem er hérna upp á Helgafelli það

það eru á þremur stöðum för sem eru unnin með verkfærum hreinlega við verðum bara að taka þetta aðeins til að byrja með næsta ár og næsta ár og svo verður þetta

sem er í gangi hér

lagði í gær hald á flugskeyti og fjölda annarra öflugra vopna í aðgerðum gegn hópum öfgamanna talið er að hópur sem var handtekinn í gær hafi tekið þátt í átökum í Úkraínu þrír voru handteknir í aðgerðum lögreglunnar tveir

og fundust vopnin við húsleit á nokkrum stöðum á Norður Ítalíu og minjagripum tengdum þriðja ríkinu einn hinna handteknu hefur starfað innan nýs afls stjórnmálaflokks á Ítalíu sem þekktur er fyrir róttæka

þjóðernisstefnu og andstöðu gegn samkynhneigðum og Evrópusambandinu lögregluaðgerðirnar voru hluti af rannsókn á hlut ítalskra öfgahópa í átökum í austurhluta Úkraínu en aðskilnaðarsinnar njóta þar stuðnings Rússlands ekki er ljóst með hverjum mennirnir börðust

sem fannst á rætur að rekja til hersins en er framleitt í Frakklandi lögreglan segir flugskeytið í fullkomnu lagi og tilbúið til notkunar hrun hefur orðið í mýflugnastofninum í Mývatnssveit sáralítið er þar af flugu miðað við árstíma

og rykmýi það getur tekið stofninn tvö til þrjú ár að ná sér skortur á blábakteríum í Mývatni sem er er líkleg ástæða fyrir hruni þess einnig getur óvenjulegt veðurfar í vor hafa haft áhrif þeir sem vargurinn bítur gleðjast ef til vill en hrunið hefur keðjuverkandi áhrif á lífríkið í Mývatnssveit bitmýið er undirstaða fyrir lífið í

í Laxá urriðann þetta kemur strax niður á þeim yfirleitt minnkar

í kjölfarið þegar svona er Árni segir að þetta sé ekki algengt en þó sennilega náttúruleg sveifla sem erfitt er að sjá fyrir hrunið í

sveifla sem komi hér um bil á sjö ára fresti og sé raunar seinna á ferðinni núna en búist var við bandarískir vísindamenn sem hafi sinnt rannsóknum við Mývatn í tíu ár hafi beðið frá síðasta hruni og fylgist nú með öllu ferlinu

til dæmis líklegt að afar fáir komist á legg í sumar þá telur Árni líklegt að þetta hafi áhrif á

í Mývatni sem hefur verið í vexti síðustu ár það sé

þó ekki víst að þetta sé klassískt hrun þar sem veðrið hafi verið að breytast þetta muni þó hafa áhrif já það hefur það alltaf þetta er náttúrulega endurnýjun í stofninum hún gengur út á þetta að það sé nóg æti fyrir ungviðið og þegar það bregst þá fækkar í flestum stofnum hvað gæti þetta tekið langan tíma að jafna sig svona þessi hrun sem við höfum

tekið nokkur ár að jafna sig eftir þau vegna þess að þegar mýið hverfur úr Mývatni þá hverfur það alveg og það tekur bara tvö þrjú ár að byggja sig upp aftur erfið veðurskilyrði gera það að verkum að manni líður eins og á Mars segir einn stjórnenda við prófanir hér á landi á búnaði fyrir leiðangur NASA til Mars við rætur Langjökuls standa nú yfir prófanir á vegum bandarísku

flug og geimvísindastofnunarinnar NASA á búnaði fyrir jeppa sem nota á í leiðangri til Mars árið tvö þúsund og tuttugu að verkefninu koma vísindamenn frá bandarískum háskólum og hópur nemenda úr h r hefur verið

til aðstoðar hlutverkið hjá h r hefur

það séu engar villur í gangi sendum dróna til að gera kort af svæðinu

í dag jeppinn er ekki sá sami og fer á Mars en tæknin er svipuð og verkfræðingar á öðrum stað vinna að því að forrita hugbúnað jeppans jafnóðum eftir upplýsingum úr

sérstaklega vilja þau fylgjast með breytingum á eðlis og efnafræðilegum eiginleikum jarðvegs þegar hann berst með vatni og vindum og staðsetningin er einstaklega heppileg því hér eru farvegir í sandinum eftir vatn sem kemur undan jöklinum sem minnir mjög á farvegi á mars og sandurinn er

sandur en það svipaður sandur og í jarðveginum á mars hugbúnaðurinn er þróaður af kanadísku tæknifyrirtæki og það vill svo til að eigandi þess er bróðir í dag eru fimmtíu ár frá því að geimfarinu ellefu var skotið á loft fimm frá Kennedy geimstöðinni í Flórída í Bandaríkjunum innanborðs voru þeir fjórum dögum síðar varð Armstrong svo fyrsti maðurinn til að ganga á tunglinu í tilefni þessara tímamóta hefur verið blásið til átta daga hátíðahalda í Kennedy geimstöðinni í dag var hulunni svipt af

eftir að hann hafði verið í viðgerð í þrettán ár Hildur Guðnadóttir var í dag tilnefnd til verðlauna fyrir bestu tónlist í sjónvarpsmynd eða stuttri þáttaröð fyrir tónlist sína í þáttunum alls fengu þættirnir nítján tilnefningar óhætt er að segja að þættirnir um Tsjernobyl slysið sem frumsýndir voru í vor hafi slegið rækilega í gegn í þáttunum er slysið í kjarnorkuverinu í

í Úkraínu rakið rýnt í orsakir þess og greint frá tilraunum sovéskra yfirvalda til að hylma yfir það Hildur samdi tónlistina meðfram tökum á þáttunum í kjarnorkuveri í

hún notar alls konar hljóð úr kjarnorkuverinu sem leiðarstef fyrir tónlistina Hildi var nýlega boðið sæti í sem meðal annars kýs hverjir hreppa Óskarsverðlaunin eftirsóttu þá er von á nýrri kvikmynd um

hún hefur áður samið tónlist fyrir myndir eins og

einn helsti samstarfsmaður Jóhanns Jóhannssonar áður en hann lést í byrjun síðasta árs alls eru veitt verðlaun í hundrað og tuttugu flokkum á eða þrjátíu og tvö alls þá að veðri

útlit fyrir austlæga átt og hlýindi á landinu en víða við austurströndina má búast við úrkomu samfelldri súld eða rigningu en

í öðrum landshlutum síst þó við Breiðafjörð og á Vestfjörðum Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur segir veðurfréttir að loknum íþróttum

Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins

yfirmaður knattspyrnumála hjá k s í segir að bæta þurfi þolþjálfun hér heima ef Ísland vill halda í við sterkustu þjóðir heims í

kvennafótboltanum u tuttugu og eins árs landslið karla í handbolta vann fyrsta leikinn á heimsmeistaramótinu á Spáni í morgun og f h og haukar voru í pottinum þegar dregið var í fyrstu umferð karla í handbolta unnu mál gegn íslenska ríkinu fyrir Mannréttindadómstól Evrópu í dag íhuga nú hvort farið verði fram á endurupptöku og bætur annar þeirra segir íslenska dómskerfið hafa farið hraklega út úr dómum dómstólsins undanfarið naumur meirihluti Evrópuþingsins samþykkti tilnefningu

í embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hún er fyrsta konan sem gegnir embættinu að nota

í Helgafelli sem gestabók

er út í hött segir landvörður hátt í hundrað nöfn og tákn voru hreinsuð úr berginu í dag með

við rætur Langjökuls er verið að undirbúa leiðangur NASA til Mars á næsta ári erfið skilyrði og einstakur jarðvegur gera Ísland ákjósanlegan stað Hildur Guðnadóttir var í dag tilnefnd til Emmy verðlauna fyrir bestu tónlist í sjónvarpsmynd eða stuttri þáttaröð fyrir tónlist sína í